Fômba fandokisan̈a raha man̈itsy an̈aty mikrô òndy kô izy raiky ten̈a kònzele be in̈y ambela ankendriky dekòn-dekònzele avela eo zen̈y, ten̈a miala feky in̈y n̈itsin̈any gilasin̈any zay izy vô ampidirin̈a hely an̈aty mikrô òndy, ambela ao amizay izy avelao amy tòn ilain̈ao amin̈any oe mandrapamasakan̈any.